اخر يوم ليا في الشغل الحمدلله... خلاص هقعد في البيت و ارتاح شويه من الضغط الي أنا كنت فيه ...في شغل جديد نزلنا فيه تدريب اللهم لك الحمد زي م احنا عايزين... نحاول نركز فيه و نحاول نغير الدنيا للأفضل ونتعب شوية علشان هتحصل الحاجة الي إحنا عايزينها تحصل بأذن الله